Kyo kwo lu ku zote eduwu nana eyi ika la ozu oye nama iya <noise> ozu migi kala mi so iso meka yibe la ku yami eduwo ika lo ru oye mo meé nana iya ola. oye mo ɔye imuma aku iyi. ozu ba eyi olato meé eyi oye. obázu eza iyi ozupenyi inyi ba iyite izele eyi eduwa iyi zku iyolo ugumo amma eyi olo uwu ewu mo ɔne ɔmawa muqu uwu epu ele kwoyi omawu mugu úwei epu ɔwá kuye. ugu eyi mu iqma kuye ugu eyi ma iqɔma kuye uqu eyi my iqɔma mu kiya inqyi luzewu ingyi ɔyagyi te omato le ezu ɔyewo mu ifamá. Osabari na olugbaga uwufo ebo eduwu azawu te ada ba miyi. dunc te lálá mi mu ɔye iduwo iyenɔ mo kiyá ingyi luze ingyiɔyui ba nɔ yama gui le kinzu bakiyi eduwo mo kiyi inyashi kincle wa ba adate áyawu ma ba azawa te nɔ guite kayi imite azote eé aku iyibá nɔ qui te ka yite immi te de bɔ ka mi rɔ nɔ ba adale aka má ba azowu ofyá ubu iyi mu ewuwu aɔme ofya bole utolori uwepedo ayo bamiyi mu eduwo ipemate me nomugumi kegomo nama mi nɔmugumi egomo mu ugu úwúepú bami nele zhi ibo mu one te ba miyi ololo ewu amó Eduwo iyehe iyi eku iyekje amma mi yo ɔye yi mo kuwokwohe eduwo nralozyu inyashi eduwo iyi ibwama nana amma iyimoyi eku ika lozu inyashi ɔquze úwú bɔkɔ mi zote eduwo iyimo ika lozu inyashi ehe aku iyi ozu ewi eduwowa eduwo ilowuma ka ozu leso ewo iyira kuwoqu aku iyi ozu baeyi eduwomo nomawu eymo agyi anu mo amma ozu eyi eduwomeé eduwo izahete so igwana bi minɔ lelo me wana oga deba jɔ mate ezu bá bɔkɔ iyi eduwole ofulo ewubámá mukadú okuenwei miyiyeé uwe beyi timi te be ɔmate leyama kudu kwole ki yimu itutumó pija kuwo ugu eduwo Akulu ɔzu ba eyomi kuyo te eduwo iya ɔyeimi mi zawete ayimo eduwo iya eyemó ozu ba eyomite udú úwu ná bamiso tayi udu ɔhen baba mi soyi ba bi kama wu eduwo iyimo ishashi amma ehuwo kala ozu ɔyemo la kiyi kuyi ikiyo yi, tayi imi mi zote eduwo iyimo ibhushimo le nee mi zo tayimo, amma eduwo kala ozu ɔye mo kuyo gwe edúwo bá la kya zozula oye ma peri iyi bɔkimate wayi eduwo bo'ko’ owowawu eku ɔye ba iyi mi kabe lemo aku iyashi bá iyi mi kabale kúwo gwu kima te oyimo oye imumá aku kuwo gwu eduwo gwu oyiyi he ba ɔro bála aqbe ba keqomo mimete ababari bɔkɔ oyi eduwo mukuyelwole ubafo attó oquze uwú emoko Ubafo ofa ogúze úwu ebi uwomo unba fo ogɔmu ogube rara uba bɔkɔ obo odu ubáa etebo te oyi eduwo wo owo apula iyi eshifo osiso fo opeezu ari fo oyili ozumu kwokwolemi gite kale la mi so uwe uwe te ba oyó mi kuwo kwolete eduwoikalozu lo ɔye nana eduwo iya oye ika lozú nɔ yomi tayi miza zate ayimo eduwo ika lozu lɔye mó eduwo iyimo ishoshi ozu eyi eduwo isugɔ amma eduwo ika lozu loye mo kiya kikwo kikwo ingyi rika lozu laɔye ripo bi amma aku eduwmo kuwo kwo la kiyi tuyi tayi kaha iyi mu egbo iyi etu ta yii bege zu me